Eng' kasishek chuk, koyakakipe atketuye ak choronok chuk, kechame keng'alale kekochinikei iin kikoinikeiiuu ko ng'alio nekararan amu ka kasishek choe keyae, mising, achame ane kochaman pichoe komwa komwaiywa kit nekararan akopa kapungui nyu, ing' kapungui nyu, achame ane akole ingwek ainaishek chechang, achame akole kapichek, sukuma, sipinach, socho, mi terere yo, mi nderemiat, mi lokoek chepo talai, ako mii kirendelek, kocham kochamon ochei choronok chuk amu lechon atkan nekochame kopwani kotem ko chame kopwani ko kopo konyokolechon karararan ochei nga ikararan ochei kororon paishonik kuk, koma makosani komapwa. pendi pwat kole ng'epe, ng'epe kot ap mama chelaa, ng'ele makipwani puch is, kipendi ng'eweksei kokakeiou kapichek, kakeip ing'wek, king'eite korik chok ketinye ingwek, mapkelen kipendi ano ingwek kilyon, kokakokonech kame konye.